De ataoko tsia de tsia avy ma-boalohany. Tsy voatery hoe tonga de misy olo teraky baka an-kibon-dreniny any tonga de ho sambatsy. Anao tsy maintsy mahatsapa mijaly anao, tsy maintsy mahatsapa marary anao vao tonga aimin'ny fiainana tena sambatsy. Voalohany zao nandehananao maternelle ao ifindranao teo marary igny, mianatsy leçon anao tsy ampy torimaso, nefa fianaranao fiezahanao no ahatsaparanao hoe ahita fahasambarana fa raha anao hoe mipetsa-potsiny ka tsy mianatsy tsy ahita fahasambarana zany ianao. Sahalan'ny manahaka olo hoe miady mafy am'bôly mba handresy, mba hahazo finaly, mba hahazo an'le loka, <noise> sahalan'zay zany ny fiadiagna am'fahasambarana hoe mila mijalijaly aloha vao rôly hoy araky ny fitenenantsika azy igny. <noise>